Misy karazany roa e raha tsy maintsy vidiky kôfa mande bazary, araiky vary avakeo raiky kabaka avakeo amy kabaka akao tsy maintsy mividy tômaty e, avakeo tsy maintsy mividy legume avakeo mbola misy i tsy maintsy fruit koa desera zany.